Ny hevitro koa zashy, raha araka ny hevitro koa zashy ny ame karaza ny trondro manodidididy ny zato, dimapolo ame zato akoa zashy e karaza trondro anaty ragno agny.